ان انت تقرص ركبتك، لو قرصت ركبتك يبقي انت مش بتحلم، يبقي انت عايش في الواقع، انما قالك لو قرصت ركبتك وانت بتحلم هتصحي، هتصحي من الحلم، فطالما انت بتقرص ركبتك ومبتصحاش يبقي دا تأكيد ان انت عايش في الواقع، ودا اللس علمهولنا يعني.